حاجة الشابة اللي نبدي بيها نهاري, هي نحل الطاقة و نشوف هاكا قاع لمدينة تاع تلمسان اونفاص ليا, و نقعد هاكك حا الدقيقة و انا نشوف فيها باش عادا نا نمشي نغسل وجهي